Ñ'olô o a Royaume-Uni añy moa: -Rozy ao mañaja ñy fomban-draza, noho ñy soatoavy maha androzy androzy, manahaky anizay ñy fañajan-drozy ñy tantara mikasiky ñy firenen-drozy io ;ñy fombafisakafoana, manany ñy lilin-drozy rozy nandesiny ñy razan-drozy, manahaky anizay ñy fomba finoma dité, misyñy fanavan-drozy azy ;manahaky anizao ñy famokaran-drozy ñy raha kanto noho ñy literatiora.